Nua mɛ m’a lo a dé lɔɔre sor m aa daa loo re le garri, <hesitation> ne maalo sor mɛ dé mɛ m aakeh sa bira maa m kii du m ina kén du m yaa maa gbo q bui maalo okoro nyorbee beé mɛ nia m yaa aka, m yaa kur a tuu m yaa bari kaga bari m yere loo m su sa sor kuma tɔ̄ yaa mangi lō ne nɔn m su sa su kima mɛ ina tɔ̄ aya m kèèna lo a tuu sur mɛ kēēna lo a tuu m su yere bu maa lōg sere ke’n su mɛ lōg ga m kwa loo bari ka’ga bari su zii imiimaa su lòg ga. Mɛ sua mii maa su lōg ga sa lōg lo a fuu su maa kwa mia yere lo a tuu su maa kwa mia yere lo maalo daa lu kum a bɛke yere loo su ɔɔrɔ yere loo m bui ye sa su de’dèn nu yere bu lo maa loo sa su lo maa loo ē uwra maa loo ē uwra sa ɛrɛ le aga m su lo okoro yere by yere yam-ɛe loo mɛ yere yan-ee loo m dana sere ke’n ɛghe maa garri daalu lo maa uuh sor lo maa a uhra m su kwa m dé lɔɔre loo dɛɛ a naa taa mɛ lɔɔra sa kɔ m’dē ē lo nu lɔɔre doo mm n su nee mia mia eekèn daalu m kwa’ a kpa nu a ɔɔ m yaa fituro yere loo m ɔɔ m zuura m aatɔ̄ ma ghe keh bee tɔn doo lop. Suga sor i su nee i bui nee <hesitation> kene i bui kere su du yaa kere yaa abue yaa <hesitation> mango yaa lō yaa nu yere loo yaa ikaba-kaba gbaa loo lo kere m ina tɔ̄ m su sere kén m se-ghe lo kere sor mɛ seghe sa m bue-tēn loo ye yere bu banh lōg m yere bu banh m bui ye sor uhra sor ē uhra sa m kwe maa a leeloo sor mɛ kwena maa leeloo m sua ye sere keh o bia bee yere bu lo banh tere nu loo mɛ tere dèdèn nu loo sa m su loo kere teng abue uu nyor m biae daalu seh yere lō loo a bui sa a lu loo m dé o yaa ghe.